يعني انا مدابية القدرة الخارقة الي تكون عندي هي قدرة شفاء كل الناس من الامراض التي فيها هاي القدرة انا تقدر نستعملها لشفاء جميع الامراض وجميع الناس حول العالم وهدا شيء جميل جميل جدا لانو المرض شيء- شيء محزن والناس متحبوش لهادا نضن انو القدرة على شفاء الناي هي قوة خارقة وجيدة واريد ان تكون لي هده القوة لاصبح بطلا خارقا واساعد الناس واشفي الناس من كل الامراض والبشرية ككل لنصبح يعني نتطور بطريقة سليمة وجيد ونصبح احسن الشعب